Gny fanovana gny gène, ara-fototarazo gn'olom-belo hovana zany, de tena aminaha zay tsy de ara-dalana. Tsy ovana gny gène-n'olom-belo aloha fa hotrany hoe miala amy le maha olom-belo atsika igny tsika rahotraky magnova anizay. Ka ah io olana be amy zao fotoana zao raha ho zaho manokana zany. Ah io fanovana gène, fanovana iano, fanovana ino atiky, amy maha olom-belo io, ka lasa very le maha olom-belo atsika ka hivadiky raha hafa tsika, izay tsy hampaharitsy gny taranakitsika rehetra any afara any.